Chissu l'avìssimu a dumannari a me mugghieri: è idda ca va a fari la spisa. Chi pozzu diri? Iu pensu ca ogni jornu un cristianu po spènniri trenta euri di manciari. Si sta cifra è giusta, duranti na simana si po arrivari a spènniri chiossai di ducentu euri.